Oyi ro oma dɛmu ni tun nɛ baro la grɛs ni bɛrɛ jenu lo ma tete ho dimiyan mu torobe inna oyi ro oma dɛ han mora cururu nɛ wa wa zun to o vɛ ji a ni orizin a ba grɛs ba grɛsira wara mube beso we a a ju don to mu torobe a ba kiltir